Fomba fagnatsaragna ôhatra hôditry antegna megnimegny, ôhatra vakivaky regny, misy miôfofo regny zaho, sasàgna tsara, sasagna. De izy <hesitation> madî aminigny aminjeo ôhatra kô misy krema de osôragna krema, atô krema. Fô kô tsisy krema izy madî avy sasàgna i, to de osôragna meni-banille, meni-banille igny zao tegna mbô mahafaka azy. Sôragna meni-banille izy koà fa mady zaigny mampiala i hôditry megny i.